Le ilae kolera manga io ka zane sao ka satria voahan'indrindra na ty feo naho mihira rehe chaque chœur rehe anaty idôla le manga feo ti iano, lefa zavatra soa zay, faharoae ndra ty tena olombelone laha mijery avao amy ty mahatonga olom-belon'azy, mangamanga fanjaka zane lahatsy zane mazava soa, zay zane mahaso amanga ao.